In ve'e nu jao nu kuva ja jao chi ntanío nio ja ku ko'o ñu'u ni'iyo ja ku in ko'o ko'o plástico ni'iyo in ko'o kuijin ko'o ku'a, ko'o ko'o yika ka ja ja ta'avi ií ja tavi yuan yuan tijni nu ko'o nio jin inn in vee nu kuva'a jao.